<noise> lëꞌ manu c̲h̲uꞌnnstsiꞌn lidz diꞌlse xlaꞌn man ba lad sia man dela sia man lyu gunu nak xñaz man, dela xioꞌbic̲h̲e x̱ix̱its man diꞌt kë man gunukga nak xñaz man.